Ehe, momba ny resaky <hesitation> raha zashy momba resaky fagnamboara taratasy zashy da fangalagne hodikazo io, da <hesitation> potipoteha io raha io, da misy raha avavaha an'azy, da misy raha atambatambatr'ireo amignazy, de lafa igny vitan'ny ndreo fagnambora an'azy igny, de igny no magnome an'io hanindreo hoe papier antemoro io.